بالطبع, واحدة من ذكرياتي الجميلة هي عندما كنت ألعب كرة قدم مع خوياي في الحي, كنا نحدد فريقين, ونلعب لساعات طويلة, ونضحك, ونتنافس, وكانت لحظات مليئة بالمرح, والبراءة, وكنت أشعر بالسعادة كل ما جلست معاهم وكل ما لعبت وسجلت أهداف, وهذي الذكريات تعكس بساطة الطفولة, وحلاوتها.